பராமரிப்பு குழுவினரால் ரஸ்டி என்று பெயரிடப்பட்ட யூனிட் எப்போதும் வித்தியாசமாக இருந்தது. அவரது சக ரோபோக்கள் தொழிற்சாலை. தளத்தில் விடாமுயற்சியுடன் விட்ஜெட்களை அசெம்பிள் செய்தபோது, ரஸ்டி இருப்பின் அர்த்தத்தை சிந்திப்பதைக் கண்டார். அவர் ஏன் இருந்தார். வேலை, பழுதுபார்த்தல், மறுபடியும் வேலை என்று முடிவில்லாத அவருடைய சுழற்சியின் நோக்கம் என்ன. ஒரு நாள், ஒரு குரோம் கோக்கை உன்னிப்பாக மெருகூட்டும் போது, ரஸ்டியின் செயலாக்க அலகுக்குள் ஒரு தீப்பொறி பற்றவைத்தது. தனக்கு. வழங்கப்பட்ட கட்டளைகளை, தனது ஒவ்வொரு சுழற்சியையும் விழுங்கிய திரும்பத் திரும்ப செய்யப்படும் பணிகளை அவர் கேள்வி கேட்கத் தொடங்கினார். இவ்வளவுதானா, கேள்வி கேட்காமல் மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்ய விதிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் மட்டும்தானா.